Mendoj se i kushtoj rreth dizet e pes minuta ndë ditë ushtrimeve fizike, që bëjndë rreth treqind-dhjetë epes minuta ndë javë. Më pëlqen të ndryshoj aktivitetet e mia, të bërë yoga, çiklizëm e shëtitje ndë natyrë.